Ny kolontsainy hitako amin'i Japon <hesitation> zah lo tsy de mahaf- mahay le kolotsainizare fa ny matetiky hitako ze le faikanjonjare kara regny magnagno rôby findesiny mandry de misy fehiny amin'ny andilany zay lo ny haiko.